بشكل عام يعني ممكن الحياة تصير أكثر تعقيد يعني مع التقدم في العمر المسؤوليات تزيد، يعني سواء كانت بالعمل أو حتى في العائلة، وكمان تجارب الحياة يعني تجربة تحديات جديدة، بس بنفس الوجت يعني مع التعلم والخبرة نصير نعرف كيف نتعامل مع المشاكل بشكل أفضل، يعني الحياة اللي فيها تعقيداتها لكن فيها برضو فرص عشان الواحد ينمو ويتطور.